ممكن أقول له عذرا, بحاول اركز على شغلي الحين ممكن نتكلم بعدين؟ أو مثلا أقول له أنا أحتاج بعض الوقت علشان أخلص اللي فأديني وبعدين أكون جاهز للكلام وياك.